to soobaajo am gayyi am mi yaha murna nyannde daygol maako lori bo say mi yejjiti mi yahay, say o noddi yam ha waya, oh! waɗu muyal mi wallahi mi woyti, mi yejjiti mi waatay ha alarm am reminnder am hesitation useni waɗu muyal ammaa mi waray jotta jotta say mi umma ta'ke ta'ke mi shirya say mi wara.